Gaŋoot éni ucaméén béŋot go imbi uyaméén, jambi ujuhowul bujoom nuyook, wala nuyuhowul bujoom maat uju ukaan gujégi, aw bugafihohali miin uŋoot, taan uñumé gaŋoot, kaan may munusohum ma jajaak baan jambi bay to may gagun. Usé may nang ukanso miin ufiho nuŋoot, nuyuhowul gajoom bujoom énini bu gayili, nuju may ukaan sihajohi.